A tsje nthia kuxee te kuxee ndula te kuxee nchinchinla the kuxee cha nchinchin the nguxe chandu'u thaila chinga chuu ba la tsjee ba naa ngu jii ku thi kon la xrara kjuanla thia yaa ba thiau ba yala thi ngu nchjetukjeron sen ora thi thi ku thi ku ku tasincho enla tsje ba th'e nguthuguro sa nixen tsje ngu yaa ku thi ku thi ku nthaoen tsjeen rusen ku inangaa kuxee tengo thikuxe chetse thixe tjon rusen gu thi ngu xecha see thi cha xethjao ro sen yala chao thi ngu chujnii sikon sen ngunian sikon sen ngula thi yaa sen te jee sen xruta thinla thinga sen thengi sen rutha ta thi sen nthao kiro sen thi bayan chujni ndaro sejun paloma ro pero thi nthao kin yaa thi ngo yaa thala nguiola tsjee ba yala thio ncha'on na tsjee ba thi ncha'on lara kjoan nixin thjaga'a ba thjebengu jii ntha thi jee ba. Cha thi ngu chasi nchon la la thii thi nithjo nithjo jun nithjo yaathu la jon nithjon jun la ngui nithjo tsje gu yaa ya la ya ncha 'uen ba tsje ba ina nga kuxela thio ncha'on thio thi ncha'on tsje ba thio nithjo thi tsje ba cha thigu tho guronia tho ngurose thigu nchin chin la nguya la ngure tsje guya tsju bao yaa sua u kin u ngee thi thi nchaoen la langune tsje ba xra yaa inchi thinga xingame'e ni tho xro chujni ni ni xra yaa rongaxin ba nguyi ngee ke thikon ba ng'ee thi xra nch'i nchi nch'on ke xreen nch'i nchi nithjon ke xreen nch'i xroxran xingi thi thi nch'on tiundee chrin ja thi thjuin ja rongaxiin thi kuxee ya.